O va han buru ni buru wa'are bera cruru mibin tabali mibin <hesitation> kon <hesitation> furu zo mibin petrizɛr petri petrisɛr mibin <hesitation> ma'o rulora don rulora a sianɛ o dama be bera mu wa um a be'o farni dure ho wa yirawe amu ji a we to'a a ma dan yi oro ni furu'i